जो गाय और बकरी छ व अपरा मालिक नि पेहचानी सकदा. वो उनकी आवाज, उपस्थिति और व्यव्हार ता पेहचानदा छन. ही जो जानवर छन अपरा मालिका की प्रति प्यार दिखोंदा. जन की वो करीब एकी चेतना, शांत रोऊँ यो कुछ तरिका छन जेसी प्यार दिखोंद छन.